Lo sor ama nu mɛ kɔ nu a kii loo na ken a a gaba lɛɛlɛ doo nyone bee kɔ lo oo log gaba lɛɛlɛ a ma kira kira bee a yɔɔloo loo nee lo o aa wii yii tɔ bie lo wii owɛɛ aara nu i wɛɛ kɛrɛ maa e lorloe o bee yere maa bu kima wii lo o ina lo ken o zua o nam sa or fa o nam o fa sa yere dee loy gaba lɛɛrɛ lɛh wɛɛ de nu bie ken lor lo oo doo wo o le da si a biɛ ba o bee sia tam su dee nu lorgor ken o doo doo oda aa boro e kpo garri e wɛɛ de naa le lo sor te'n aa lɛ lo tɔ̄ kpaa ken zua nam loo bre bui nu sa lɛ owɛɛ de nu o ɛrɛ ghɛba aloga gaba e sor o log gaba siga nee log ga aba kɛɛ ékaba ken e kpo zia ɛɛ yii'a obee su ba yere bu maa o lōg yebe yee deesi yebe yee bii ba o lōg yebe ɛɛ lɛɛrɛ lɛɛh biɛ ken pɔa o kwa boro bii ba lɛɛrɛ nyobee kɔ lo ka ɛɛ naa o waa dee nu nua yii bu ega o sua ken a fen aa lu Lo sor e yɔɔ naa yii aloo lorgor alu demɛ naa yii aloo lo inyonr tɔɔn e ale bu dee yebe sor bai yai su daa nu yaa danu zii si aa si kii demɛ yaa daa nu aborbo kɔ yebe sor ole lɛɛh wɛɛ de nu ɛrɛ ba nu wɛɛ de mɛ o lōg gaba"a lɛɛ wɛɛ de lo zia ale lɛɛh wɛɛ aboro o beloo a yaa o ɛrɛ lōg gaba nyobee lo beloo vɛɛ lōg gasa lo oo lōg gaba lɛɛ wɛɛ aboro biɛ ɛvɛ aa ba sa yu bu lo brloo olo da ɛnma dee kɔ biɛ naa le ba aba sor o biɛ alo tɔɔn mɛ yii aba nee e nee naa sua a borloo kɔ sor log gaba naghe o ɛrɛ nu ikerɛ soak ama o su yaa ba a sor wɛɛ sua maa yoghɛ ba sa o su yaa ba a o log ga o su zua yebe ken aka ba ama spara lōg lɛɛrɛ yebe lo bɛ o muɛ kɔ kpaa lo su kɔ ɛrɛ naghe kii ba meah naghe doo yebe lo biɛ aa loo a taaba lɛɛ obhetem de nu or o aa boro ɛgɛrɛ ba nu e wɛɛ buɛ ten even lɛa waa bui nu o ɛrɛ naghe ba e lōg gaba'a nyohe bee kɔ o sua pya nu wɛɛ da na boro and zia ai yii bu nee alu kaana ɛbɛɛn kɔ lo zia aa ɛɛ nyone bee kɔ kera kera e yɔɔloo e aii esua ken a tema doo sa a yɔɔbii Nyone bee kɔ kwene ziae lo de yaa bu sor o'o lo lõg gaba a ba le biɛ kɔ ken wɛɛ bui nu doo e lo ba naa ɛɛ lo o su lo biɛ ba o yere loo e mu wɛɛ bui e su wɛɛ bura sa bua naa kɔ sor ɛbara nu wɛɛ bui e su wɛɛ bura sa bua naa lo zia aa yii a so, soso maa i bara kɔ sor ɛbara nu idoo ɛrɛ ba nu nu kii loo ekpaloo le zia i de yaa bu ii ale a berɛ pia a bee te'h iyaa dee ke'n sua kɔ me o ɛrɛ ke'n lōg gaba aa lōg naghe lo bee te'h lɛɛ wɛɛ de yaa bu aa nyone bee kɔ sor waa dɛn lo te'h o baɛ baa nyo su a boro lo te'h o dɛn lɛh o kaana lo bee te'h sa kɔ o de’a lōg lo bee te'h o lōg ga naghe ba a lo sor de lo nu a he a ē mu waa wɛɛ ɛp ba dɛn